No a ekititta Keke So aɗa waawi yejjude, naatude balɗe ngal. Foti hoɗde laawol ngal e seede, ngal ɓuri aɗa waawataa wi'ude. Foti bimbiɗɗude laawol ngal ndi e kaayri e kuuɓu to ndin aɗa waɗi daɗɗo. Aɗa woni, foti beydude ko goɗɗum. So ndiyam foti firti ɗum ko caɗeele ngal, foti njiytee e hoore laawol